Nuge nga shim dam a nje ku khang, yan khan ɓa dye zumdi nuge nga shim ndan, nake ndakhti zhonguli, nu mere nu ɓilang muni, yem dye zundi nang ngang nga shimden madyi kap sarci nuge nga gwaki, nga ka dlurnda khor rab rab ko nga na fun, ko nga gwa fun nga ka zumi kime dye zun ɗi neng ngang dya dye zun ɗi nuge chemka, chema shiran, chem chema shiram mbu ghai mbu tera yema neng nga dyu zum da muni munya shot, nga manya nga shimdam madyi madyi, kume nang nga, nga nga zuranza dye zun dang ko nga gwafen, ko nga gwa kha, kha muzu nga ku dli, don kume nga shimdan nu rab dye zundi nuge nge shimdan nang ndakhti, ndakhti zhongul nu ki, nu kimbili chin ma. An nje nga shim, nga shim chinang kume munya madyi a koci nga gwaki dakhti ku nang ngeng nga ka, nga ka da nga ka zumi, a dumari, a mugh di, a virkiri, a nyi sarchi nga ka zumi kume dya dye shimdi bannga. Ndakhti ngura nje tu̱k nu̱ kunung nake nake ndakhti ndakhti ye b1ilang ye b1ilang me yinan chinama manyu, a nyi sarch, nga gwaki cin ma ndakhti b1ilang me yinan, a nyi sarchi nga gwaki nga shimdan madyi, ku̱me waka shi bota mbu vara, nga ka na bote baran mbu vara na dyi nadyi dyini saki ma nga shimdan nang kume waka dun vor nduku ba mbu nga gwau pona dya zum di nang ngem kara. Kwar dye zundi ngur ɓama. Dye zumdi kunang nuge nga shigaki wor kuning ndi nang dye zemdi nuke dukki nga shimdam, a nga ka gwa daga lledeng mayi khor ndukh nga larji, nang ngang bu mbu a shiram ya a nyia sorchi any ɗadei ma nga ka dli, nga ka zumi nga nga ka tuk mundi ɓaren kume nang, ku̱ me nang nga, nga zuren ve nduki za dye zamdi na ngeng dye zundi nang ngeng ɓange she nga dye zamdi nang ngang, nga gwa, nga shimdan madyi kume lendang anyi dye zumdi ta ɓaki suya dye zumdi nam ngang ba nga ka zum yang memunera a yinan madyi ba yem mbu nga gwa nuge nga shigaki ku nang nga zumi tang za dyim ni nang ngaka tuk kawai, nga ka tuk, tuk ngaka tuk a num a num nje nuge ka damtaki nga ɓa kap dyi nuge nga shiran na nu yin dye zumdi nang kap dyi nuge nga kwara. Dyin dye zumdi nang ngang ka fet ka fet ka fet kwari ya ɓara kume nga zum dan nu memuna da, nga zum dan nga kash. Kume mundi bara sha dyinu saki nga za ndakhti ku nan ngang kuneng ndi nang nuq nga shigaki nga shimwar madyi madyi madyi mbu nga gwa tuk wa nu ge nga zuki anyi sarchi, anyi daktei ma bu wa kusi bu wa kusi lendang mayi wador ƙndi ɓemnge mbu nga gwapona dye zum di nan ga nga zumi, ngan zum a numɓa ngeng damta nu anem ɓa, namngan nga shimden nake dyi nige dukki waka shi bota mbu vor nduku wa nuge nga zuki ndakhti ye mere, ye mere nang ngang. Mbuta ngudi dyi nu kya mbanna khang so waka dum ver nduk waka shata nduku, mbu varan nake dyi nu dyi nu dyi nu gwanta ki ma nu ɓilanga, ɓilanga ma wenang ba nga zum dan munya nga zumdam menya nga zundan mbu nga zum kanɗi rap kunung vat toka na varama, varama dong wa pata, yang sarci nuge nang gwa ɓa me kanɓi rap kunung vat wa ledang mbu sarci nangang ɓilang don nu ngasu nu ngasu shirɓa yang lendanga vara Wa wud za yan wa wa wud a <hesitation> kala pona iri dyiku nang ngang yang lenda ton gwatom muzhinɗa wa shi khang nang nga nga zuran ye nduki dye zumdi nang ngang nga shimdan madyi, a kwaɗa vara a kwaɗa mbu vara ya, yang kap ɓena dye zumda nga shimdam yang, nu khul nuge nga shigaki nan nga ba kume nang nga kume nuge nga shigaki ku nang nga bote ɓaran na khang nu ve vara nake dyi nu saki nga zuki za wara wa duk mundi ya, nga shimdam anyi sarch, mbu nga gwa nga shi bote su.